Sehil am, so tawi aɗa yiɗi heɓde cellal terɗe, kala sahaa a softinan ɓanndu ma. So ɓanndu ma sofii, koccaa jamɗe tedduɗe. Ƴeewaa bu'e ma e juuɗe ma, ngekitaaɗe ko ɗe ngowaani waɗde. Ɗaɗi ma ñoofto. Ɗum ina wallu ma heɓde, terɗe celluɗe no feewi. Ɗum noon kala sahaa mbaɗata ɗum. Wonaa hannde tan. Ñande fof a waɗan ɗum. Ñande fof kadi ƴeewa ko ko ɓuri teddude, ko ɓuri tiiɗde mbaɗa ngam keɓa terɗe celluɗe.